مع العدو اللدود لأنه العدو اللدود بيتحول لشخص ودود وأكبر مساعد حقي لأنه احنا نشترك في نفس المشكلة ونفس الشي فأكيد بنتساعد وبتتغير نظرتنا لبعض وإيه بيكون فيه شي ثاني يعني أكيد ينطرنا مب متخيلينه